Mizaha fampisehoana zagny tegna mety aminahy satria mankafy kokoa zava-kanto za amin'ny alalan'ny resaka hoe hira, resaka mozika zagny. Zay zagny tegna ankafiziko kokoa noho hoe hizaha fanatanjahan-tegna zagny.